Tsy dia maharitra loatra ny fomba fitahirizana legioma ao anaty vata fampangatsiahana ary ny <hesitation> fitahirizana azy io koa an, dia miankina amin'ilay karazana legioma. Satria samihafa mihitsy an ny fitahirizana anana ao anaty vata fampangatsiahana izay <hesitation> tsy mihoatra ny telo andro eo ho eo, sy ny fitahirizana karaoty na betiravy izay mety mba maharitraritra kely eo amin'ny herinandro eo ho eo.